لو كان عندي خيار بين الحصول على النقود أو الهدايا في عيد ميلادي ممكن أفضل الهدايا، السبب إن الهدايا تعطي إهتمام بالشخص الأخر، وتفكيرهم في شي يهمني سواء كان شي مميز أو شيء يعبر عن شخصيتي، أما النقود رغم إنها عملية وتساعد في شراء ما أحتاجة لكن الهدايا تفقد فكرني بالمناسبة، وتزيد من قيمة اللحظة.